هل تفضل الجبال أم البحر، ولماذا؟ أنا أفضل الجبال، لأن فيها هدوء وطبيعة مميزة، وتحس فيها بعظمة الأرض الجبال تعطيك شعور بالقوة والاستقرار، خاصة إذا كنت في مكان مرتفع تطلع منه على المناظر اللي تريح البال وأنا أحب الجبال لأنها مكان مثالي للراحة والتأمل، وأقدر أعيش فيها لحظات هادية بعيد عن مشاكل الحياة